يعجبني اسمع موسيقى كلاسيكية اكثغ مما اسمع موسيقى عصرية - لانو الموسيقى الكلاسيكية تعيشك اجواء خاصة ، توديك بعالم ثاني، تعيشك قصص ، تعيشك ذكرياات، مع الاهل مع الاصدقاء، فدائما هذا الشي نفتقدو بالموسيقى العصرية ، ماكو بيها ذكريات ممزوجة، لين هي عصرية، ما مثل ما قبل تذكرك بايام الغوالي